Kua tembiporu cocinapegua, sarten jaeko yaikatuta mbae tembiuko yayapota pɨpe, jare öime oyoavɨ reta, jokua oime mbaepeko ikavita tembiu, jokuako tembiu iyapoa reta oikatuta oiporu